Pila de tuah se ko'ko' se masino pe se se mapiara ne sea kaa sat wean te mo wean ta mo kuman legu tamola taampa pa wean kuman ne sea se tu mawimo ka apa sa sea kewaa ka teu se keretan kerten tah se mei tanu pakeretane sekup pakereta pakereten ta se ko'ko' krek krek krek krek sale sea sea liminga mo nitu se meimo kaa ketua nea peweano kuman tarima kase